Karvu maahaajamis kreem vai vatt om tuu jaos, et <hesitation> silett juusknuq ilosahe müüdä nahka ja es lõiganuq sinnäq sisse ja võtnuq üteh õnnõ karvaq.